Me nyi na koklo, koklo nye woa, ne me yi via kaka ne megbɔ va, ɖe wo ƒu na du, ye me kɔna bliku ɖe ƒe ɖe nɔwo, ye me kpɔna be, eya va, eya meva oa, me xlena wo nyana nɔnɔme nɔwo, nyana be wo su num. Vɔa ne megbe gbɔ va aƒeme ya kpoa, wo ƒuna du ava, me kpɔna wo ɖe ɖoɖo nu.. Nyawoa nye ŋtɔ gbɔ nye ɖaaa ne magblɔ nye ŋtɔ tɔnyea, ne mele adokpo nu ɖaaa ne ma ɖanu ŋtɔ tsã tetea, ke ma elãnyewoa, atsi me fɔna ɖa asi. Egɔme ye be wo kplɔnam ɖona vavavava, anɔ leke wɔm nɔ, anɔ leke wɔm nɔ. Tsaƒe awɔ numa, kema wò ŋtɔe wɔ numa nɔwo, anya wo viɖe tsaƒe woana temps vi ya xa wɔnu. Egome ye nyi be wo kplɔ nam ɖo gbaku enumatɔ ɖe, amewo gblɔna be yɔ, leke elãwowo sena gbe nɔ leke mɛ? Wo nanam dzesi nenema tɔŋgbi.